مرة كنت أمشي بالسوق, ماشي عادي, تمام؟ بعدين واحد غريب بدأ يكلمني وكأنه يعررفني من سنين, تمام, <hesitation> بالأخير <laughs> يعني, طلع غلطان بشخصيتي, يعني مش أنا الشخص اللي هوا بيدور عليه, لكنه أصر إنا بنشبه بعض يشكل كبير يعني.